<hesitation> Sakafo sotra zashy sady mba tiako mba mora handrahoy zashy ohatry zao mahandro kazà regny da afangaro coco izy ame io zashy, da mba mora mo mikarakara anazy sady mba sara sady aram-pahasalama da tia tegna koa, k- sako au kôkô, kazà au kôkô regny zashy sady mba misy ame tegna avao koa zashy e raha handrahoa amin'io.